<hesitation> Nkyɛ mɔkɔ- meyi po osiandɛ po wɔ hɔ yi ɔso. Yenya nam wɔ po m'. Po nsu yetum dze saa- yɛde sa yarba ahorow pii bi tse dɛ " chicken pox". Ɔyɛ a wɔma eguar po nsu a otum ku yarba yi ntsɛntsɛm ntsɛntsɛm ntsɛntsɛm ntsɛntsɛm ntsɛntsɛm ntsɛntsɛm. Bio, po nsu tum ma hɛn sika osiandɛ hɔn a wɔyɛ edwuma wɔ po do no wɔkyer nam na wɔtɔn nya sika. Po kor yi ara w'enyi nnka a itum kɔ nenaam ho kɛgye mframa. Na mrɛ po - po isi tse a yennhu n'ekyir na yennhu n'enyim no ɔda nedzi kyerɛ hɛn dɛ Nyankopɔn wɔ hɔ yi ɔyɛ kɛse ntsi nkyɛ emi mɛfa po.